Agna gny niagny ndraiky ôgna karaha tsy nivôlambôlagna tsy fataognao e isagn'andro ake agna midradragna tsara, ino ma rô problema agnao e? Koragno amignaho rô koragno amignahy aza megnamegnatry fô tantaray amignahy zaho gnie namagnao e za afaka magnampy agna amy fotoagna jiaby.